﻿Mexicoko <hesitation> guinoi arakaegüiema jaeko azteca jare maya pegua reta jokope ereiko ou yape españoles reta jaema poparasa dieciseispe jaema jaereta ou kuape ipuere vaera guinoe jaeko mil nove mil ochociento veinti unopema jaema opa jaereta españoles reta rupi ojo ipuere vaera añae kurai guinoi jaereta ndie ereiko jae guinoijae jokua azteza maya reta